Ireo karazana toetr'andro: mivaratra, mivaratra izy raha ohatra kô misy godona, <hesitation> asotry, asotry izy raha ohatra kô mangasiaka be, hain-tany amin'ny andro mafana be.